Leydi Jamus e wodi fewdum e ndiyam topol e lewru nogas nder hitande goo, yandegoo un heba bone ndiyam ilan.